<hesitation> Mipetraha ataoky tsy mañino fa zaho hisolo pilasiñao aôky sady añao moa efa zokizokiñy avao. Koa aleo mba za mandefitsy sady zaho mba maña ray aman-dreñy mañahaka añao avao. Koa eôky raha fa tsy mañino eka eka ndao fa tsy misy fisaoraña.